Ia, <hesitation> sorty izen̈y tiàtiako sa jiny, za tia sorty e fôtony aminey aty bôaka mafana andra. De za amy izey izen̈y tiako izen̈y misiky sorta na raiky somary malalaka izen̈y na raiky somary manetrinetry; fa tsy araiky foeky io.